Nchu faya porque ngexa la jila ge fancha nthanguanki <noise> nge fancha ntha ndafi jila ko 'ia ngexo para sunicha onde be chujni cha se ni chaseni chana ndegila ndesijan sixio nchi jina nchi na 'ian nchi tesijanxi oaxui. <noise>